अपना शरीब में ताकत आवे अगर आपने जड़ी बटिया नहीं सब खाजे। ते भी अपना शरीब में ताकत आवे। बादाम नही काजू नहीं अक्रोट नहीं सब खाजे। ते भी अपना शरीब में ताकत आवे। अगर आपने <hesitation> जड़ी में जड़ी नहीं सब खाजे। ते भी अपने शरीब में ताकत आवे। अगर आपने दुद भी पीजे ते भी अपने शरीब में ताकत आवे। अगर आपने पोष्टिक खाणों खाजे। ते भी अपने शरीब में ताकत आवे। सब पोष्टी क्रोट नहीं अपना शरीब के लिए हानिकारक है।